مالګه د خوړو خوند ده او بې مالګې خواړه خوړل ډېر سخت وي، خو مالګه که د خوړو خوند سموي ،ډېره مالګه روغتیا ته ښه نه وي. <noise> د عمر په ډېرېدو د مالګې کارول باید کم سي. موږ کولای سو، هر ورځ یوه فیصدي مالګه په کتغ یا ډوډۍ کې کمه کړو، دا کار سخت دی؛ خو که موږ اراده وکړو دا کار کېدونکی دې او د مالګې نه کارول سخت کار نه ده.